مليش مشروب مفضل معين بحب كل المشروبات بس في الأغلىب بحب المشروبات اللي الفرش اللي بتبقى معصورة من الفكهة في نفس الوقت عشان دي بتبقى مفيدة للصحة أكتر من المشروباطت التانية وممكن برضو الشاي الأخضر بيبقى سعات جميل وكويس فا تمم